مکسیکوي پخلی د خوندونو او رنګونو نه ډک دی. دلته ټاکوس، بوریتوز، او انچیلاداز ډېر مشهور دي، چې ډیری وخت د مرچ، غوښې، او سبزیجاتو سره جوړېږي. مکسیکوي خواړه اکثر له مسالو او تازه لیمو سره خوندور کېږي. کارن یا جواري په دې پخلي کې ډېر مهم دی، ځکه چې ډېری خوراکونه د دې څخه جوړېږي. دا پخلی خوړونکي ته یوه جالبه او خوندوره تجربه ورکوي.